Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny orsa an-tendron-tany mba hahavelona azy anaty hatsiaka: n- izy ireny dia raha vao mafana ny andro dia mivoaka mitady sakafo zay hitany rehetra ary hohaniny avokoa ireo mandritran'iny hafanana iny, fa raha vao tonga ny hatsiaka dia miditra anaty tany izy ary ilay sakafo nangoniny hatramin'izay tamin'ny hafanana reny no entiny miaina amin'ny hatsiaka.